Ewe- ewethu niri nirinziha niriziha <hesitation> kandi mungangakigha egali ngighira yokumyaka ikumi na munani then egali eyu mungathwalha obuthuku. Mungawunza week ibiri ingamabirihamba egali. Egali erihambayu kyilhobire kandi egali okwabithwe siwangathoka erihambayu. Wukahambira yokwa okwa tere, okwabithwe siwangathoka erihamba egali erivugayu siwangathoka erivugayu. Kusangwa yiri ebithwa biri siwangathoka erivuga egali, wukighira yokwa tere. Ingye kyaleka ingahamba egali kusangwa ewethu enu okwatere siyiri ebithwe. <hesitation>